هل نفضل إني نستكشف الفضاء أو نستكشف المحيطات؟ <hesitation> الحق إني نفض إني نستكشف المحيط ونشوف يعني شو في أشياء قاعدين يعني ما اكتشفنهاش أو هيكي، نحس إن فيها هلبة حاجات بال- بالمحيط يعني ما نعلموا عليها شي لحد الآن وعندي يعني شغف إني نكتشفها.